Australia ni ɗo mari nyamdu sosai, ɓeɗo nyama nyamdu bo irin nyamdu himɓe wuroji bana England, America, United Kingdom, ammani ɓe ɓuri nyamugo nyamdu ladde bana ɓe ɗon viya ɗum bush meat be turanci, ɓe ɗo bo yara giya sosai, ɓe ɗo bo yara jaram sosai hamɓe mai ma.